Amiko manaoka zagny lay irasa fanagnana mba hatonga tsika hitovy fao fanosehagna lay Ambany mbao ho tafakatra ambony zaigny tokony ataonolombelogno